Tõõsõpääväle mõtõldõh tulõvaq mullõ miilde muq sõbraq. Naaq sõbraq kiä <hesitation> ommaq mul koolih alati ja kellega ma sääl kõik aig üteh olõ.